انا نتمنى <hesitation> أنه يكون عندك ضعف عمرك، هي حاجة بيد بيد ربي ماهيش بيدنا، بصح أنا نتمنى يكون ضعف عمرك لأنه كي تعود عندك ضعف الدراهم والدراهم بالعمر ما عندك ما دير بها، يسما صح الدراهم مهمة وصوارد مهمة. بصح العمر والصحة تاع بنادم راه أهم من أي حاجة، الصحة هي المال، كي تعود عندك دراهم وتموت ولش دير بيها؟